le awaj che qas kinatatek k'o jun k'a'x riij xaqara' e k'o nik'yaj chek awaj che qas e alnaqiil riij keb'inek kajpa' li chikap, kajpa' li tz'e', kajpa' li kej, kajpa' li b'or e lera' qas alnaqiil riij keb'inek qas alnaqiil riij keb'eek jab'ek che'el kak'am wii' b'iik chu taq juyob', pi taq juyob' re kiktij kechaq' keb'in taj ela' qas k'ax kiktijan wuxu' ke'oqtix rimal tz'e' wuxu' ke'oqtaxek kechapek kikya' kiib' rimal kekan taj kekantaj k'ot ke alnaqiil keb'inek e k'an taq awaaj che qas keb'inek o keraapap cha kaaj alnaqiil riij kikta' kiib', alnaqiil riij ke wa'ek e k'an taq awaj che qas tikaal keb'inek ela' taq awaj che Kikta't kiib' rimal he keb'in taj, k'ot al, k'ot he alnaqiil riij keb'inek. he xa' rimal la' he k'o ki'ab' riwach li awaj, k'o ki'ab' riwach awaj, k'o k'aj che qas kekanek, y nik'yaj chek che qas kekan taj, ela' kikta't kiib', ol qas kekanek ela' qas kikta kiib' xapa' kechapek u ke ketij b'iik rimal jun chek awaj o keoqta'xek, kikanij kiib' y kikta' kiib', ela' rib'antijiik nik'yaj awajiil awajiib' rii', ki'ab' riwach che qas rajawxiik b'ala' keta'mxek, nachikyan keb'inek y nachikyan keb'in taj ela' kib'aj.